Шартгузорӣ дар варзиш метавонад шавқовар бошад, вале бо худ хатарҳо меорад. Бисёре аз одамон ба он одат мекунанд ва маблағи зиёд аз даст медиҳанд. Беҳтар аст, ки аз ин кор дурӣ ҷӯем ва варзишро танҳо барои лаззат дидан бинем. Агар кассе иштирок кунад, бояд онро бо эҳтиёт ва фаҳмиш кунад.